Meni midia on sodu go kominyama asaveri, asaveri, kalanya lomari asaveron pabomiata. Demiata pandi mida maginam, lera o junere temere. Sodi kom suda taheya tam asaveri warore.